Ia, irô dokotera àby io zen̈y ten̈a mampiasa sitetôsitôpy sisetôsikôpy <hesitation> fitaovan̈a ampiasain-drô zen̈y izy io a lôpitaly na irô dokotera an-tran̈o. Fitandrin̈esan-drô <hesitation> resaka ritima karidiakan'olombelon̈o amy fô zen̈y. Ia, ndreky an̈aty vatana ao zen̈y <hesitation> resaka tratra, tansiòn. Ia, karà ze zen̈y ten̈a ampiasan-drô izy.